Naidõl haldjil es olõq määnestki viisi tagasi uma maailma pästäq, nii et nä pidiki inemiisi mano elämä jäämä. Kõik, mis nä pidiq tegemä, oll' lihtsält peitmä ummi pikki kõrvaotsi näütüse mütsü vai parukaga. Ja niimoodi nä naksigi elämä inemiisi hulgah.